Ny fomba fiasan'ny hidikorisan'ny akanjo dia: sintomina fotsiny ilay vy kely mitovy endrika amy tomobila iny dia mitambatra ho azy ilay akanjo avy eo na koa kiraro na koa kitapo io zavatra misy hidikorisana io.